Cherrai rok no kwbangma bwthai charwna bagwui bohrok no tongthokma funugwui charwna nangnai. Bwthai rok no juda juda manwui swlamwui ma charwnai. Naithok naithok khe bwthai no nog tei mal mata rok swlamwui ma charwnai. Bwthai no swbaiwui ba sukrunbui kothok khai ma charwnai. Bwthai ni juice swlamwui bo bini logi o kwbangma bwthai dalogwui charwui mano. Bongni hamjakma bwthai rokni logi o kubuni bwthai no dalogwui ma charwnai. Kwbangma bwthai tongo abono songwui bo charwui mano. Cherai rok no jai khe nawuii charwkhe juda juda nangmani bwtharok klaisa khe charwui mano.